Una pala cava la tierra al claval la su oja nel suelu con huerça, alogu se hazi palanca i s'alevanta, cortandu i removiendu la tierra pa crial un hochi o movel el suelu.